In kuka chi ja ja tinoyu kuja nachu´uyo xiniyo, iyo kuka, iyo kucha cha´avi ja tava chavi, ono ja, kuko chuku ko jo kuyuto ya ko chutiyo, ke xaa yuka, yuka kuu ka kanta chu´u xini sava nu koo, na koo louxinio, yuka ku ja kajatiun kuka nachu´uyo siniyo.